Raha izaho ampisafidianana hoe mampiomehy sa mampalahelo ny film hojerevako dia mazava ho azy fa aleoko arô misafidy ny film mampiomehy. Azony mampiomehy zany moa efa mazava ho azy fa mampahamiramirana ny fonao zany, magnala stresse anao zany dia miramirana fezay ianao zany mazava ho azy zany. Fa aleo mijery film mampiomehy toy izay mampalahelo zany atao inona.